Pues turla' sqa'q qmelul vien tqyaqaj pju vot depues chi tb'an tod vien para ke si tqch'aj tod wu qsa'q tod pantalom tod qplayer tod qkalsetin tod xtiqyaqaj pju vot para ke tod vien xtelaq tod xtelaq utz xtelaq xqyaqaj xtqtix ya' chi rajsik qtix ya' tod palangan para qa vien tqb'an jun rech xtelaq vien saq si n o mom tz'il mom tz'il qawuen rkayxik tkajok wna'q chqij tkajok ju wna'q chij aj tinmit chij jun qautz rkaixik jun